Ñuuxu nani yutanduchi de guerrero, nduchi atuu iho este dia de semana njaro atu atu chí kakunexu nuu enin mis idioma chunanchi nani, lunes, martes, miercoles, jueves, mircoles, sabado. domingo.